Bueno njavitna chi njetu refrijerador kuña njan ndujayu español ndakuu otuana kokana xhian chi refri-refrijerador nani nayukachi natiño, njan xava'a tuu tivi iin alimeto kuu chineyo ko reyu reyu mole ho reyu nruchi ho iin fruta chi neo ho iin esta ha o iin queso iin xhikuan kuga nuu kan yuu ka'a kuan aviji ini yukuan neyuu kuan kua tuu kivi alimento, tuu tivi xa'a tuu tivi reyu tuu tivi fruta tuu tivi chua kua njenio njatio aparato refrijerador yikuan kakxa.